So a ƴeewii israyel, liɗɗi maayo geeci ɓe ɓuri ndefude eɓe ñaama, e kuuɗe muuɗun. Eɓe mbaawi waɗde ɗun maafe walla duu ɓe caha ɗun. Nii nii neɗɗo waawi wiide ndefuuji maɓɓe.